Папугайхо ҳайвоноти зебо ва зирак мебошанд, ки дорои якчанд хусусиятҳои беназир ҳастанд. Онхо қобилияти тақлид кардани овози инсон ва дигар садоҳоро доранд. Онҳо метавонанд калимаҳо ва ибораҳоро ёд гиранд ва ба таври аҷиб нусхабардорӣ кунанд. Онхо зеҳни хеле қавӣ доранд. Онҳо метавонанд масоилро ҳал кунанд, бозичаҳоро истифода баранд ва ҳатто ҳиссиёт нишон диҳанд